بالنسبا ليا كي يكون اسمي مكتوب إني مؤلفا مشهورا خير من إنه ب- خير برشا من إني نكون ممثلا مشهورا, خاطر المؤلف هوا الل- هوا البطل لانحسوا في الحكايا مش الممثل, هوال <hesitation> الإلهام اللي جات منه, هوا اللي, جاب ال- الفكرا هاذيكا, لذا الفن اللي خارج مهوش خارج من ممثل, قد ما هوا خارج من المؤلف ال- المشهور معناها.